Cuando ine otkatka chukozhizhin amo kasa otkatka ni por in televisión intejuan otkisiya otmahuitiaya nochi non vecinozhizhin no primozhizhin noshtin den pokazhizhin piltonzhizhin ochantia ompa cerka otmahuiltiaya nikan trompo nikan canica otmahuiltiaya nikan muñeca nikan apapalotl hun mo otkatka celular o televison amo itlan otkatka huan okachu kuali otkatka otpakia por que noshtin ompa katka sanseka pero ashan in kokone hasta ako neki kisaske por que sankate nipan televisión o ipan celular hasta ako kintatihue aka ako kisa por que san ompa kasaltoke por non nen mieka ako tetklachia.